Algeria mi xuxu. Algerian din. Algerian cuisine. Chang te, bread te, sate, olive oil te, fresh herbs. Unpopular dishes. Kaukas te. Chakchouka te. Red star te. Kesra te. Harira te. Uncommon ingredients. Lamb. Kelsanya. Kelsa. Voksa. Fresh herbs. Chickpeas. Spices.